كعجبني الطاجين حيت هو واحد الطبق تقليدي مغربي وكيجمع بين بزاف ديال المذاقات، كتعجبني البسطيلة حيت كتجمع مابين الماح و لحلو، كعجبني. السوشي حيت بارد و خفيف، وكعجبني ناكل الحوت وهاد الإختيارات هادي كنقدر نكلها على طول العام، معنديش مشكل، هي كتناسب مع چاع الفصول ومع چاع درجات الحرارة